Tiddo kanko woni daddo. To a tiidi a lorni hakkilo ma dow ko nafete a hisan semtende duniyaaru be himbe, amma to a tidai a latti merejo bo, a hebata nasaraaku duniyaaru.